Jadi ena macara manege nako wo sakai namoro pertama tama manege manamoro manege wa tebinosi wa tebinosi wa oto- otoka sesuai ena ma ngone nanga keinginan atau ma takarang setelah wa tebinoka manege wa gasi de wa lemo uku wa gasi de walemokoka aje manege ma rampa rampa wa wa sedia kuoka semacam ma kia <noise> ma bawang ma rica ma tamate trus ma gurati nako mau lebi ijame bukang trus dema kecap madei nako mau woakana namoro kia paniki manege musti opake ogurati ena kan namoro manege wa sakai <hesitation> ma versi kai ngoe ada yang ja garo rica ada yang jaga garo <hesitation> ja kecap ada yang namoro ja kia ja paniki manege ada namoro ja sinanga lo duru ngoji manena taakana manamoro manena ma cara manege simpel simpel dika la uwa kaje ikurutu bukang manege nako ma bahan bahan ngodumu je nagaka semacam ma rica dema tamate dema kianaga menege ingodumoka manege kaje wosi kia wosi alusu wa <hesitation> wa dutuku manege pake dudutuku manege aje ma gojoro wa kiaka wa saukoka aje huku manege ma rampa rampa wa kia wosi noa Wosnoaka manege wosi damasi madei tilahi manege ma rampa rampa manege ato ikiaka e ato ijojakaka kaje huku ma namoro wa noa ma namoro de akere madei aje <hesitation> wosdatamunuku manege wo damaka wosdatamunuku dema akere manege wa lega iuti oka madei aje huku ma kecap ijame bukang sokomanege kira kira nako namoro wo sakai.